Funak fara anniversaire room séén nak ihoménoor fo. Békaan in gâteau, ikaan ébéñé, ninoom é boisson, gu pomme, séén si bonbon, gunanar, ninoom élihu, bucaŋéén, nisiil gupaloom imbi gujool gucoho. Sén babu vermicelle, ninoom sifara pépé. Gupaloom guŋanloom si cadeaux babu. Sén may épalas yaan iñumé éjoow bébang bagas babu; bédékoré to may maa, ninomul gufuhénum, nidékoré étabuloom pépé. Bébang to gu pomme, gunanar, si bonbon, si boisson.